Mesa dua tallu, appa, lima, annang, pitu, karua, asera, sampulo, sampulo mesa, sampulo rua, sampulo tallu, sampulo appa, sampulo lima, sampulo annang, sampulo pitu, sampulo karua, sampulo asera, duampulo, duampulo mesa, duampulo dua, duampulo tallu, duampulo appa, duampulo lima, duampulo annang, duampulo pitu, duampulo karua, duampulo asera, tallumpulo, tallumpulo seddi, tallumpulo dua, tallumpulo tallu, tallimpulo appa, tallumpulo lima, tallumpulo annang, tallumpulo pitu, tallumpulo karua, tallumpulo asera, patampulo, patampulo mesa, patampulo dua, patampula tallu, patampulo appa, patampulo lima, patampulo aannang, patampulo karua, patampulo asera, limampulo, limampulo mesa, limampulo dua, limampulo tallu, limampula appa, limampulo lima, limampula annang, limampulo pitu, limampulo karua, limampulo asera, ennangpulo, ennangpulo mesa, ennangpulo dua, ennangpulo tallu, enangpulo appa. Mesa dua tallu, appa, lima, annang, pitu, karua, asera, sampulo, sampulo mesa, sampulo rua, sampulo tallu, sampulo appa, sampulo lima, sampulo annang, sampulo pitu, sampulo karua, sampulo asera, duampulo, duampulo mesa, duampulo dua, duampulo tallu, duampulo appa, duampulo lima, duampulo annang, duampulo pitu, duampulo karua, duampulo asera, tallumpulo, tallumpulo seddi, tallumpulo dua, tallumpulo tallu, tallimpulo appa, tallumpulo lima, tallumpulo annang, tallumpulo pitu, tallumpulo karua, tallumpulo asera, patampulo, patampulo mesa, patampulo dua, patampula tallu, patampulo appa, patampulo lima, patampulo aannang, patampulo karua, patampulo asera, limampulo, limampulo mesa, limampulo dua, limampulo tallu, limampula appa, limampulo lima, limampula annang, limampulo pitu, limampulo karua, limampulo asera, ennangpulo, ennangpulo mesa, ennangpulo dua, ennangpulo tallu, enangpulo appa.